Nemi aben timsu temshirannan gon bomsin tike innyene bomshi tike soga nedon bum deni atike dan bomshin so inpiritiwe neyeganjebenga apukmanan mibesaman nenyeganjebeben har ma duksen wee inye inbomsi tiweribo maa saman wiman bogan ne nebinan e rayuwa we dim innyepenan babennmatiwe bomsinanga awontiso penan ma nagananga kap awontiiso adigen nebe e wo kanan da inbesara nan inwo time nebu e keran wa penan ebe naganan ewa nya nagan ben bo akami tiiri gonbu ma peshi nagan wanko amma inno matibe pe kamini gonbuso mawaa peshi so dim peshi dananwa gennangan neemi kenan bomli ke etim su'u tenshirannan nedon buuto inbo insamburiga an e moran pen nakman benyem yaraan ko wee wun ben ganyem Ko nedon la toganso been ko nedon dopberan bete asanan minanwa lokaci minan be gebasaman doman lam ganyem tebe agan inbomshi tii ko innakwe nedan so inzagan tiwe peshi lamdomananni pen waari be been penwari be daananga inbewanedan domen inmandom nedan injim tunanoga masaman barka wariko peshi we a wariko dim nedan amomsan haan negso har'awunje gon momshi dugaro amma moran inmomshi inba-inbandom lamteso indomnedanso inye nedan daraja soga maa ban nyinani daraja nedan asara nanwa aiwii insammo bomini wii newari ben ko inbashi temmi mani minanbuso inpokman nee nyeganjebe tu-tukberi ne nyeganjebe dananbo wi nedan innakpendankanwi bishashin tiwe ne nyegan jebedan ku pukman penan wu nakmani nyamiwe ranga a gek'asamku ap inye pee bena a paa a bakshikujum pen tikemsan bena apak ajegiku pira karan gonmanaga nan. Vimumbenan e- e- e epagun waa randa eya pendon tun jegekun tun pbeshin benan age ekami waa nonishin eyek ebeshi penda kan to gennagan wi'a pokmanan wa peshi wanko e nebu tugi amma vimumben wii soga an penan kun iwoman bekan egebum bogaa yashinben ko eyabono bananben ko eya ga'a nekshin ben ko awe bokshin ben ko awe lam domanben inno minan amemamenso dim pendon kammeri gonso anke gamumso inzang tiwe peshi, inzang tiwe peshi inyen karan madukshin tim su tenshiran nanso ko anninaganka pat komin burankeko ku nakman neburan nya motkebete puan wolateranwaa ke beka kintaa inwoku dim wibe pogan soma make kun dim wibe dimkura yaa kolinpenan na puweran pu'annanranni dim tum tiso pendon befe dim tikemsan sanyin takshin been kemshin penan a pokmanan semen maani nee memburan ma kemsin penan latin semari mani pukdenan kemsin penseman an makoma'ama valinaben timsu'u tengshiran inye inbomshi tiwe inno minan mame nedon vallinso. Ma nya naganso genga in buttiwe inbut jegeri inkaa doo bewawis hin ga'awe inkaa bewawishin naran ga'a wiwuriba a'a tunwibe gonshi mawanagan waneteso nedon abani keshiweso tim kaden wii bomgshi tiwe'an anakman wiiabomgsin tiweso nebuden e bomgsan donan e winaku tiwebomgsin kola pendon a kolanan zum wiitebe inge ba dom lamden wajim pen benan wa dingwepe wa gonshiwepe eyape pendon kalan be kan jumwii kan tebe amma peshi we jeagnani ammo inno inwa lokaci minan badoman pendan tebe doman lamdan tebe minan bejim gerananakmanan nya pestiweden anakmananan go nedenake gonbe ake pira ke pinvaranan minan abani masawe wuganangamaa ake nakmananso inye inwo bomlinga to abishshi tiwe de misoum ko ma'ama awuk samum nagon mana newobsana bu eno shimno nyin daduwemi nyindadu waripe misogomi sa neewari satee newari sa misogomi satee sadon betee an misogomi saranga inga-ingakiran ga mabasaman bede bono newari saranma magashi zugunshe penan sarannanga kap gaba daya ma gashi jugunshe nyabene nyaban baganan dime nyama pokmanan semen beene nyaran pokmanan ben veeben anjum gambu dananne. Inye inwukiga in kuma tom naganigi maa nebuuranwaa baara inbe nyiyago wibe peshiiya veran yeganjeso malan noni shiso majimannoni shinso kena nagan ga pat a koma'ama be wiipe anakmanan waikomapat ade ke'aso akenakmananso amma innye in keu tiwenwa ma'ama ate keranan weyan benni wonape inzannya wona tumso, e moran innyaku tum so takshin innyaku tumso, takshin ga geyemdaasamdo getedonsaman atumke liin anyem nedon takshi inbewa totowa tutku naben gon asaranan ako atoligen inbewa sutkungo gon atoligen ageranso nyaben gamben pat dasamsu magate wo anyiigo inye ingut neeriwa ingutmaga takshin be inye ingut newasobo inbishi takshin be a maganimoran dim e moran insammo bomli ko inbomshi time inwo e morankan in pok dugi nee noni kanumso takshinma modan baronnan wibe tagan bumdanan bomshin dan in bomshi neewebu danan goma a bomsan pe inye intunnee ingen inla begoo bo pok be timpogum noni bon labe bumlam noni bon jime gon pe e batumliin e poklitum da bum nonie sowokbum noni. Ga penden neebudan iya keyananga anakmananso needon keran tebe ko ma'ama ate bomsan akesan saranan nyare inli tumbe gonpe inlaa injime gonpe ga peshi we danan a kolan ni moranni tebe peshi yannanwa ke bewe su'u peshi danbo newe budan intunbu in pogi goburanni gonbu nagan peshi weden kenan inye peshi dan tebegan wiimaa tebe a pokman neeran ma neebu guran waa baara pe etem bura nan apokman neeran amama kolitunan ba yeshikun gayeshikun wok gaaran apokman neerananka pendon ke dondo pakman beshini ishi inwa awa da baa tega wiibe te somikun waandanada ishidananka ko pendon samku tee yenan bena hali don angon atiike som senin soran to akepbaaran ma pendon bete an nebu esaran yee get laa bedaa doo vaan kingsanben den do bejum gon ga see pbung ba soban nyare mana an wallahi vananka doo peemaben gon soga ku vallum ku somun an ah pbung an ah ah inye minan somikuriga kubate goman gonan ah ah minan a gokunso minan a pendon nakkunso ku pusummi ga mina aya naunene ba ku tubeshiro vaanan ga yeeran jim yek tii den. Tanu mum haan anto gon soga weyannanga sumumwee yagani nyare wenan inda wuun wonumate guma gonbo kaka ben mayanagane pbung an kumasakuron gonsoga ai inakkagennigonso yemenanga weyan minan intu-inpusumiga minan a pedon ku saron wuunne toh kupokmanan nemi ku nagan kagenso a nyingo inye nepusan naweeriga tooh pushi tikeso pushi wii pusara nanbo pushi tiike don takshin gonma penden ate do kamanani gon a pokman neran nakkan a mandon guran waa baara tee ishiran indo yenan ganaran ayenani gon pe atunanani gonpe because gon ma bee wora pee nak nyamabe wope nyibomliwowa wonma abomlike nye amma neran pokmanan a nyi bomliwoso woma a bomlike nyinanso wi nebinanben ingu bomliweriga abomli wo bomli we nyaran amma innyeran bomliso inye peshi we so peshi wo awa peshi ri tukwe be toh wima inzang tiwe peshi gang laman nee jee tesora anakmananso gang laman begopat laa beepbaan butepbaan budan gonbu nagan nebudan e bomli nyakunan don a pokmanan inyee gang inlaanga pbaan budan nankan gombu nagan nebuden timwiran Nebudan timwiiyannanbo gonbu nagan peshi wee peshi daa nanni gonbu nagan nebudaan atagguran gai inye ko nya jimanan pat gonbu atakworanan amma nebudanan pat inyebut ka masanan nebuso ebewa gongshi tebe dim gonbu feeriso a'a ke kagenso inwotiiwee bomshin shin waa wii shinan gu ake nakmananso nebudan in bomso ranwa inyebut ingonshinga innyabu daraja beriga innyabu bomliberiga to gonbubo a bomsan kagen bomlibedan ge ageran puden ali nyelanan bi kagi apokmanan wii nerannanka inpokman tiiwee saidai igen matiiwee manin dim innyego minan gang poganme nebinan wemiyan minan nagan neran nyikani po ma'ama ri penan kee kagenso apokman ko mapat age atunkuwa ege nonisin eyib epuman nonisin